Ndikka mi laaraa fimwol kesol, ngam to mi laarii fimwol kesol, mi nanay belɗum, mi laaray, mi yi'ay ko mi annda, ko mi meeɗaay yiwgo, mi yay kuujje kesi, mi yay hibaru kesum, mi yay dabareeji kesi, mi yay kuujeeji kesi ɗi mi meeɗa yiwgo, gam noon mi nana belɗum.